Ny mampiavaky e kolonsaina indien koa zashy efa fantasika avao fa da kàrana manko indreo, ary misy karazagny fivavaha maro ny ao, ao ny hindoisma, ao ny islamy na silamo, boudista, marobe zashy e karazagny fa anisany tegna mampiavaka indreo zay, indreo koa ohatry da tia resaky nahandro avao koa indreo, ao ny toa fetifety karaza festival toa,, misy karazagny maro ny ame indreo ao, indreo da anisan'ny olo magnano film izy ame musique izy avao koa.